Maikaʻi ke kanalua i ka hoʻonaʻauao ʻana ʻoiai, ma o ke kanalua a i ʻole ka hopohopo ua hiki nō ke hōʻoia iā ʻoe iho. Hōʻoia i ka pono ka pololei i ʻole e hana wale ʻia kekahi mea, a hewa paha, a hoʻopilikia paha i kekahi aʻe. Ah, hoʻopalekana ke kanalua iā kākou.